Laʃo kam tar otel aamtar wa. Kala dəgan fal fal te kə səbə kan taraɲ lubu kə naba ye ndege. Deb oson, faal faalən ɗi koso got aazən naaŋge he tara naaʃi tar moŋgo tar siid faŋga suwa. Woo kozofenee ʃurbu ta waɲa kura kura. Naan aɲa deb laaytara ceŋg deben ta deb kal afe nower cala khalas. Tə a koso na tə aa kosonaŋgin taa. Ta ɓaa fakar ka woo ta aab gurnab gen tə faali. Elaʃi otel aama woo. Woo kal nap deen ka aalfalfal ɓa. Ten ten ta moonɟoo. Mawodi sii naŋg woo. Woo mal wodik coro. Woo kasa ʃurba bare too ayen kora kora noh.